Chao cherenga ndwangufu natai ishike kaju irikefo mbili chao chete mswamswa fikwa vyete mswa sorisete mzwa ukari ulaete mzwa fifia fia mswamswale fija kangundili sana fili kofio fiinji